أول شي أتأكد ان الدراجة مناسبة لطول الشخص وقبل ما يركب اتأكد كمان ان العجلات مشدودة والفرامل شغالة، بعدها اخلي الشخص يجلس عالدراجة ويرفع رجله اليمين على الارض ويحاول يدفع شوية ويحافظ على توازنه، ممكن كمان يستعمل رجله اليسار في البداية للدفع، <hesitation> بعد ما يتحرك اخلي الشخص يبدأ يدوس على الدواسات بشكل متوازن، يقدر يحرك جسمه مع الدراجة، واعلمه كيف يتحكم في الفرامل، ولازم اوجهه كيف يتحرك المقود لليمين واليسار.